أحسن طريقة كنبدا بها اليوم ديالي هي أنني نفيق بكري ونصلي الفجر في الجامع ونتناول واحد الفطور لي هو مزيان ونمشي للخدمة ديالي.